Esabuni yikowaya esyangyimba syandeke iyawunza mwoburofu. Wamanza nerinaba okwabyalha wukakolesaya esabuni wukayiha kwoburofu. Esabuni, esabuni yikowaya esyabakulhi isyahenia. Iyoya esyanyungu. Tu esabuni yikowaya buli kyindu kyosi eriha kwoburofu